Ny sakafo na tsy voalanjalanja dia mety miteraka, miteraka aretina satria tsy mahazo manao sakafo diso trop be loatra. <noise>